Alura parlu l'italian, ël patouà, ël piemunteis, l'angleis, ël franseis e ël tedesch. L'anglais, ël franseis e ël tedesch l'ai ëmparaie a la scola, ël patouà, ël piemunteis e l'italian ënt e ca. Ël patouà l'e la prima lenga ch'ai ëmparà da maznà